يمكن أكون سيئة في وظيفة تتطلب قوة جسدية كبيرة، مثل البناء أو رفع الأثقال. هالوظايف تحتاج لياقة بدنية عالية وقوة، ويمكن ما أكون قادرة على القيام بها بشكل جيد.